नुम्थन्ग् अन्ग् नु बुतुर् नि, भरत् नि, बुतुर् नि सोम्दुन्ग् मबुकुरुतने हुगुनमक्। भ्हरत् नि यवैपदि रुकुन् नि बुतुरदुन्ग् सहयप् गुन्दुन्ग् बुतुरव् अरो गु सु जुन्घप् बुतुर् अय खोलयप् अय लबुसुर्नन्ग्। दुन्गुरुत् <hesitation> मुसुमि भरत् <hesitation> नि एय भरत् नि गौबन्ग् ओकप् अरो सोनवग् गौरन् दुन्ग् <hesitation> दुनय् लगुसे हिमलयव् बोरिमयरि। सिदो बुति अरो बोरव् गुलय्नय्।